. Ékeren, muṗe áŝenenanedoḃom. Ékeren exameneḃa nédoṗ, amooġoaledo. Nimuimitimi abaleaimi niḃulaŋ. Áŝiale? Ékeren, balanixũe, añaḃamuṗe kañadia níġarureġafiro. Añadiaitieḃale édoḃale óbuonźe. Kadime nañadianazim tonafiromi, aidiaipirale káliḃale, onazimbanoo. Tãtilemeriã, namuriḃuɭo óinga. Moiniġaɭo ombupirulo kuni. Óinga tiriã, aḃanimbuɭeġu nixunipiruinźe miapirinźe haan źinihaŋu níhuśa yánexunezie. balanirẽkatia níxedeinźe toanilengemereŋ muṗe źinireŋ. ímo ánizoi nifia tami iaśe namãkele tamaśe amãkelus. Áñoniṗẽi nifia íġumooġo bón anelepi díli. Onamãkemi aidiɭoawa kaapiaġa azilũ haan. Níyien okaindomi nédoe. . Tíḃañi eṗaneromi kupiai móġuxedẽi. Ka dékeren nenanoman ezĩlus: tami kiġaloġoro, tami kiġakañ, tami dae enami pátu pátu wala déɭeɭe. Ezĩluḃa? Õõ. Moinekiã, mulami śiśe eleġaraa efifimen. Nimuinikin, niġuɭoġa muśe yakun ámukoḃuloom éṗendĩkeźa tiareḃudime. Kañatiaġadime niġaduoten dékerendi niġazĩlõe. Kázorue niġaĵia nomiro. Omiro okinuġuɭoġa ããã ézorue, kazenźule wala yakun. Áñiorerumunda axamunahaŋuġaśoko baśam. Míaźiṗailemedin tiare, ékeren exemezim haan, áiḃakadi. Kuñireġoḃaniġuɭii oźafiro; moiniġaɭo azinomiro aśe naɭii ũ moduniem, ieźumulala nézoezo miame. Mulami buhu kikiin érolo wala kikiin móġulelomi díi émukubufu éfulo. Mómuinume búŝene nomiro buzuzuni. Búźiro manoman. Buzuzuni. Ékeren neren amooġo burino. Ékeren, ékerenḃubuombom . Naḃaneini ésuol, neini amooġo. Ékeren élanekuoye, muñoo. Élanekuoye hani feho fóbubuõho olanokuoye. Okiaźiɭomi tiare ékeren, ondinezimu, ezĩlu, ánihuloġatia ázorue, muśe níḃuŝeno elie. Neralo, neźaneŝieṗ temuśeamiĵaḃuġo nuġuɭii búŝembo niġulii kózorue téanoomumuśenamubuzo toera eźaefimen eŝieḃu, muśe nékiġuraḃapue nehuneu hinuli. Aaka dékere źinilemeĵa, ondae níḃapue. Naźifiarumeratiare. Áñi minaɭombe. Mbe moiniġaɭo náḃirene, surtu nazaa. Bierami muiniġaɭoġoro báñi niġuɭoḃuġo kadiaminiġahuenemi, muñuo. Ékeren nériedoṗ. Áminikuoyekeren, édoḃi érie: tíi alamuemi, níźanili, nireŋ nabaras ñoo áñameśuku kana ékerẽhe niraniseeno nihuloġuhĩĩhe, momuhaŋeŋuos. Fefee, toerami néźanehuśa . Einiduninera hinuli, balaona fife fíhione añidifiaġaɭo ópulene. Hanunu, aśe maeḃanananasuo niḃabuṗ. Muini ópulene źoon mókahulo eñaḃa- noŝedili. Múŝedekerẽdii ékeren elanekuoye. Ámikuoyekeren, níriedoḃi. Édoḃi ereźon moanidiadodia móeinimoo. Kádiaġahuyeralo tíri dékeren ákuomi níźanineelo, egieno eñirimburino. Ñoañamekañẽafiamiġaɭo éñi eṗeeġene, egieno eñirimburino. Múġuñamboloġoxoġañie núġuffuniġulileedoe, tíritoanemidekerẽdii nízoto vúe, eñaḃaan egieno eñiroxeden. Eñarotianelim, elimonelle. Nuġufiaġaɭo natiare, dékerẽdii tíananee, tiarenalalenarẽe. Moinikaŝia káridedodii áriimi.